Pɔgedire sɛka ti mam bɔta n wan ana se'em de la hu la hu sira la koo hu la hu zaba la. Ya han maalum <hesitation> ya iŋɛ sɛla woo wuu yama n boti se'em la gee la dagena nɛreba n boti se'em koo nɛreba n wan yele sɛla. Gee <hesitation> ya han de la ya yeti ya pɛ la ya lɔgerɔ ko behe ya ti NASA Farefari fuu la pɛ ya ya lɔkɔ la ya yɛ. La han le de la ya yeti ya iŋɛ mɛ ti la de la solemiihe bunɔ <hesitation> ya kɔ'ɔm ta'am dikɛ ya Farefari lɔkɔ la lagum taaba ti ya pɛ golum e ya boti se"'em la yɛ. Dia la dagi pɛregerɛ, ya boti disɛka la, di kaŋa ti ba wan dugɛ. Ya paŋa n paɛ zi'an beene la bala ti sɛla woo yeti la iŋɛ. La wan iŋɛ se'em ti pugedire la han ta ba'aha, sunsɔ ka bɔna bini bii daaŋɔ kan bɔna bini.